Yo angana gna moula a na gnékhi a gna yougo ma gna yakharé, angana gna moula a na séré sou yékhi, a nan patanta a na touwa, angana tou ké gna siréni nak, yogo yéyi aηa yogo yékhini dioηadi anta tou a na tou ti tokho ké ya rek a do diamou mais djikoun kara anta tou, angana yékhi gana ro a laya djikou ni ntounou o ga biréyé ké bé wathia, soro kou i diopéné mé ya tounou fina, gani i gna a gnakhé muruna i na koηanda nanti katti foulané a na kégna yékhini a na gni andama démou mé wala yimé, woga dima ké bé wathia, a na gnakhé ntou kata ga rono a nafa nkhoréni. bawoni dimani kounta bana angana tou ké gna siréni. khana mé khanou, khana mé soutouri khana mé mougni koudo kha yeukhou ké a na katta dalana a na katta télé kané, khaga moula mokho bé